Ñaan mëyëlan pëvibëriraŋ tekënologi. Á ţí unú ndank wí jamanond dí hàa añaţ pëncí saŋ tekënologi pëwibër saŋ tekënologi. Pasëk tekënologi cíwun mënjeej koowí uncí tekënologi tekënologi cíwun kooncí enforëmatik bëliyëng tú porëtabël uwun, ngëworëdinatër ngí wun ngërajoo ngí wun tú abof dí tekënologi dí enterënet yi abof dí tekënologi. Ewín ñaan nancí ndank umpaţ ndank und ndank bíki ngëtuwa aţíj porëtabël pandaŋ túut unë júurëne kënkoŋ satir ţí iresosioyi. Uncí tekënologi koŋ ndank uncí mënjeej ti und bënu wund bí ndank bí añaţ pëwibërir saŋ tekënologi. Me baloŋ cí bañaan meenk bëncí banjon bënjooţ mee ko uciwi tekënologi bá mënţoo joo kawibërir saŋ tekënologi. Bunjooncí dí umundu wí saŋ tekënologi. Á tee ndank ibaŋ iloŋ ací ţí umundu bëmeeţ koowí uncí uporëtabël bëmeeţ koowun cí enterënet aci. Añaţ pëwël ekëzampël koŋkëre pënjáka uncáak uwan uwan me mafiyar umee njí utíis dëkodooloŋ cí dí umundu wí mee tekënologi bëmeeţ koowí uncí tekënologi dëmënţërun awuma cí kaloŋ këcí de wi antikitee dun. Koŋ uncí mënjeej jamano ndank dí kënjá bañaan pursirët pëwibërir saŋ tekënologi me <hesitation> baloŋ cí bëyëlan pëwibërir saŋ tekënologi waw umëntwan kay aci.